ña kuu ko´o yo ra kò´o kuantua ko´o sitiuntiu ña kuu ini ve´e ntiu tyi iva uvi ntá nú´a a ntá uni nú´a in ko´o yuu ña kinili hua ñaka ra sitiuntiu ña ña xaxintiu ntíaa kasintiu a ntía kuíí a ntíaa ku´a a ntakumii ntíaa kaxintiu a mante kxin tiu tísi´a a tiviti kaxintiu tisiña ñáka hua sitiuntiu ña kuu ñaa ko´o kinili ñá yuu kanuka ra inka ko´o tisi ku´nu tuku kuña kuatyili ña kuaa li ña nanu ña ra ña sitiuntiu kee ña ntayuli síasintiu ntaaku mii lalu santiu ra sa´ra ika sitiuntiu´a kee ña isíantiu ntiki ña kasintiou ña kuxañuntiu ña kuxintiu ra sá ika nti uni kuáa ra sá ko´o ha sitiuntiu ra yaa ko´o tée tuku ko´o nùù ntaa katyi ntiu siaa ra ñaka ra ña sitiuntiu nta tá kuaa in tikoo kua ra sá sitiuntiu ña´ha a tá ña tá kasíaa musu ntiu kee ntíaa u´va kee ñaku rroci ha kúu kee tisi´a ra sa´nta tá ya tiu´n tukua ra sá kee´a takora in va´a mía uu-m ñaka ni kuu ñaa ko´o sitiuntiou ña kúu ini ve´e ntiu